Duniyaaru ndu e wodi matsalaji didi ko jinni ndu, ko hawti e waylitaaki yanayi, e habre ko toye e duniyaaru. Waylitaaki yanayi bo waddanay duniyaaru ciiya demal, e ciiya jonde jaam.